Ni curulu mibin a we fewɛ ke-sa-su'a <hesitation> kafe u ankor otɛl u rɛstoran ba yi ma wɛ aba du ma wɛ mu da we aba se wɛ niboro'a yirawe a ma bɛnɛ aba bini i kontakte wɛ a wera be tete'a <hesitation> oro mariyazi yamu han kuplera so cruru mibin <hesitation> kuple ere mimini baro jɛnɛba ma fuseni ba wo mu besosi diya